உண்மையைச் சொல்வதானால், நான் தனிப்பட்ட முறையில் சமைப்பதை விரும்புவதால், வெளியில் சாப்பிடுவதை விட வீட்டில் சாப்பிடுவதை நான் விரும்புகிறேன். எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம், நான் எப்போதும் என் சொந்த உணவை தயார் செய்கிறேன். அதுமட்டுமின்றி, எனது பகுதியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், அளவு மற்றும் சுவையை எனது ரசனைக்கு ஏற்றவாறு சரிசெய்யவும் முடியும். மேலும், வீட்டில் சாப்பிடுவது எனக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது